Më yë mu'uxë jue a'ax adynë bi'i bi'i tëjk unkë pues jue ech dun i'ixë në ko'o a'ax këx yaj pëdëk yëbi'ik ti'ijatyë yë ji'im bi'i ja'ax unkë abuxkë, pi'idyë abo'ojkë, bi'i jue këxë este jue këxë a'ax dun nyayajnëk ji'im jadun a'ax jadun a'ax dun tyakëy ta'akpë mëdë a'ay mëdë ujt's jadun a'ax dun kyaxt'sem nëkxë jadunt's ji'im nya'adiunëyë ji'im këxpë madun yu'uk këxpë dun myamëwany në ko'o a'ax dun nyanëpenëyë tëjk a'ax ya'adyun jadun a'ax dun yajko'ojna yajxon neib a'ax dun mëdëyë ënyawanyën këxë a'ax nya yajtu'un bi'i pa'ax unkë a'ax jadun dun i'ixë.